sagale an dib yede jeladde inaman garkenna dib yede tumiet sagalen sun sagalen tok kalba ,anani ,foni sagale akii man yedeni supu kana sagale an dib yede jeled amo kasa fonif ananii mana wontun kulli lachu ishia horri irra duftii horin kunen man yenan sagalum num wom nun fugenne ak horia nu madi mare sagale isa irra nyanuu dub sagale won isirra duft akama nuti muhimua gar kanken.